Chuntajaye nuu, nate kaxo radio, televicion takaye kuixhi vixnaxhi na tukan tananteye, naxhi ninka loku telefono no tanenñaxhi nanka, lonka nateixhi katuka nate'í, takaña'a xuxunonio ní, ñon ihá naxhixi niokunixe kunix <hesitation> a kundox <hesitation> kulena xhí yokoxi kani kuexhiaxi ña kolandei dekaii.